Amina ayong itaani ni eyakar eboyer lokajokon. eboyer loajokon ngesi ali? Io ingolikinio itaan ngini atamaraa itaan nginia ieshimuna, eboyer kongea ngeruno ejok. elote keng deng ejok, enape keng deng ejok, anawi keng dea isiyanii ngikeng tunga ngeruno ejok, ishimuna itaan napei ingolikinere itaan nginia konaa, toyanae atamar be ishimuna itaan ngini. a loboyer keng jik nabei ingolikiner kona nakinae jik ekitet kiboikin, alonape keng deng, alokiyan keng deng isyaani itaan, nyeruno nikoni ekiyan lo ebuni itaan jik, peak! Peak! Peak! Enapit itaan eworu lourien lope nyitemokinio. Ejok eishima ishimuni iyong ngitunga luche deng, anapit eworo lokojokon. anapitii eishima lokon kilereu alokatikati ngitunga luche atamarea itaan be atia erapit eworu lokeng niajekon, eboyer keng dengee ejok. kilereu eboyer lokon alotooma akijij ama alolote alokon alo ilosi iyong. ama ngakiro nakon anatamet anakon niti ibuni iyong torukou ngitunga iyanete ama iburate tama iyong ati woou, eroko ngakiro nguna. kikilak iyong ngitunguu ngulu. Akikilakinet iyonga ngakiro na ilium iyong engarakis ngitunga ngulu, tama takae iche tanea kara takak nyiebu atiaa, nyiebu ati kikilak ngonia kijit tete ngon. Tamaa itaania, unajuwa karika ati na ebunia nikote ngakiro nakong naka ati. Eya ngitunga lua epote ngitunga kichuchukis esi tamaa ikate ati neni, ikote ati neni, lakini kobu itaan tani kerukou vyakiro na awi kati erikaate, ani ebuni itoon ngini jik ni etarani atamar eishima keng ilere likilae esi alatoomi awi ngini. kituliasi ngakiro nawi kanyina takae tani eriraate ikote akim eriraate ikote ne, ani epote ngitunga jik lu eyenio atamar eishima ngitunga lu etakarite atamarea eishima kech itemokino iik. Ani epote vigitunga ngulu ikalinete ngitunga iva awi kuangira, kifuliasi ngakiro na awi kongina diang totiyaros kop. kikilakinos nabo kech bon, totiyaunos ngitai kech tani takae edokito kidiumi. Amina ayango itaani nie eboyer aloajokon. ejok itaani iboyete ka iyong ebeyen loa ajokon. loa inyarauni iyong tokona tama ati bwa, bwa atomora ngakiro nuku. tomora iyong ka itaan ngini ni nguna aniajekon, na kifanyakis etic ngelo aniajekon. Erano itaan ni ebunuti eyaunuti fitina fitina. Arai itaan ngini ni ibomwari awi ataan. kiyan tokona iyong kanea, alu tokoda ngakiro nguna nak itaan ngini, ani elosi itaan nginia tolot labda taram itaan ngini, ama tojeto esi. eroore itaan ni ebuni akibomewar awi na itaan aniche, nyejok, ejom arukit aniajekon. Ejok arukit aniajokon, na itani ni ibiyote ka iyong eboyer loajokon, ejok lokojokon. Alu itaani ejok itaani niajekon ite iyong eboyer keng vile ni ifanyi. ejok lokojokon kuliko itaan ni ebuni kibomea awi nekon. abuni kolong itaan nitiesaki akibomowar awi nakang naka. kesiyan ayong tamaa ngoloa, ereno ngolo, nicham ngakiro kangolo. ikoni itaan ngini ikoni neni. Abunit akibomowar paka awi nakang. lakini icham iyong ngakiro na itaan kangini, ebunit akitawalare akili nakonia, labda ikosakinosi iyong ka erasukout lokonia, alu bu itaan ngini, tama uyong eruno itaan ngini, eruno itaan ngini, nyejok nyiruko ka itaan niarunon. kiruko kaitan niajekon ni itee eboyer kon deng atamar ejok kuroko ka itaan ngini. na arai ngakiro na ilimuni iyongo ama na elimuni ngesi tama iyong atia bwa atolimutu ngakiro be ati. ejok itaan ni ikoni neni. amina itaan na etabia alojokon. etabia loajoker ngesi ali? Itaan nipe nyelomalamat anawiyei, itaan nipe nifanyi ibere be emalanu, itaani ni eyei nakiroit akuj, niarai tu iwapit akiroit akuj, nipe nyelomomat aniangitaunia kanen, nyiwekit epitina. amina ayong itaani ni iwepit labda akitoit akuj ni etabia aloajokon. Ejoko itaan ngini noi iwapasi ka iyong tani irukito ka iyong. ejok itaan ngini tani kuliko nyikoni kama ngitunga lu iwopito epitina, lua ekodito nyakiro, nyejok saana. ejok akuj irukito ka iyong ama itaan ngini irukito ka iyong, enupit itaan ngini akuj tonupitie iyong akuj, niaribun eboyer kus, kori nyichapun eboyer kus logier echap aloebukorio kisanyarao yarae kichunhakinae. Irukito iyong ka itaan niajekon. nie etabia alojokon, awi nakon deng ejok. etabia lakon dae ejoker, awi nakon kolong niti earubinio, bu ilaan niajekon labda kitatamik iyong atamar iyongaa ejok eboyer lobe ati, ejok akiboi niajekon. alootomi awi tani kemam akimuj kiboikinos ejok. kiruko niajekon, ngide luku nia niburaeneta, niyangasi, iwepete ngide luku etabia ngolo paka sodi topolooto. ejok itaan nikinakini advice logier ngolo. amina itaan nikinakini advice logier ngolo. lokojokon kabisa. itaan nikinakini advice logier ngolo tominak logier lo lominar igong akwaan nakon.